“प्रगति” शब्द सोचके मिर मनमे सुधार, विकास और नया ऊचाइमे पुगन विचार आत हए । जा शब्द भविष्यमे नया सम्भावना और अवसरन्कि प्रतिक हए । जहाँ एक आदमि, समाज या राष्ट्र नया सीप और ज्ञान सिखके अपन स्थितिके अच्छो बनात हए । प्रगति कहोक केवल भौतिक समृद्धि इकल्लो ना हए, जा सामाजिक, मानसिक और साँस्कृतिक स्तरमे फिर विकास हए । प्रगति कहोक निरन्तर प्रयास और समर्पणकि परिणाम हए जो जीवनके औरु समृद्ध, उन्नत और सन्तुष्ट बनात हए ।